Wulmodo este b'anam usar la <hesitation> chaj taqee' la q'ajas je'tii la ti almunix ja'ar laa la verbena chaq'aam ruu' juntz'ep sa ha' y wulmood ja'ar wuk'am la junaj junaj oq'oom y wuk'am ruu' la sa ha' laa' ja'ar wulmodo chaq'aam juntz'ep sa eucalipto y nkojom pan pana' nii niyuub' ja'ar wulmood kojom este je' je' meltones taqee' reh riweh o pani ka'al o paniju' reh je'laa rila onteera la ha' ke wula reh la resfriado